אנה כנפ’דל נג’לס עלא אלאריקה, אלאריקה כנתלקהא מריחה אכ’תאר ו ת’קדר תברק פיה ב’ז’וז סוואיע ו ת’קדר תסתראח פיה, ו כתקום אלג’לסה דיאלהא מריחה ו ת’קדר דיר פיה בזאף דיאל אלח’וואיג ת’קרא קיטאב תתספח אלטלפון, תתפרג’ פ התלויזה חית אלג’לסה דיאלהא כתח’ס, תח’ס בהא ג’לסה זוינה.